er eiginlega samsetning af verkum sem eru eiginlega í uppáhaldi hjá mér á föstudag kemur út hljómplatan

með Sæunni Þorsteinsdóttur

Bandaríkjanna með foreldrum sínum og hefur búið þar síðan hún lærði meðal annars í tónlistarskólanum og hefur á undanförnum árum komið fram á tónleikum með mörgum af virtustu hljómsveitum og tónlistarmönnum heims

Vernacular leikur Sæunn fjögur verk eftir jafn mörg íslensk tónskáld þau Pál Ragnar Pálsson Þuríði Jónsdóttur Halldór Smárason og Hafliða Hallgrímsson þrjú fyrstu verkin voru samin sérstaklega fyrir Sæunni eftir Hafliða Hallgrímsson ég var í skóla og kennarinn minn sagði þú ert íslensk af hverju spilarður ekki eitthvað sem er íslenskt þá fór ég

leita og fann þetta og ég var eitthvað svo hrifin af því

ná til mín einhvern veginn svo fór kennarann að spyrja er ekki eitthvað annað að gerast á Íslandi þetta var kannski fyrir fimmtán árum

panta verk og hlusta á hvað hvað er að gerast hérna á Íslandi þetta eru fjögur mjög ólík tónskáld þannig en er íslenska tungan

minn þegar ég var pínulítil til Ameríku fattaði það einhvern tímann að ég væri ekki mikið

að hlusta eftir tónhæð eða einhverju svoleiðis heldur miklu

að hlusta á einhverja áferð á tóninum og það tengdi hún við íslenskuna sem

heyrt mig tala við móður mína

þetta hefur einhver áhrif finnst mér eðli málsins samkvæmt eru verkin á

með þeim persónulegustu sem Sæunn hefur flutt þetta eru verk sem ég ég á þykir mér vænt um þau mér finnst ég þurfa að að taka þau upp og spila þau oft því það er enginn annar annar að gera það kannski meiri ábyrgð hvað höfðar til

kannski aðallega að tónlistin sé góð mér finnst skemmtilegt að spila verk

mest spennandi að vinna með lifandi tónskáldum því það er einmitt þessi umræða og

þá sé ég það líka kannski á annan hátt hvort kanntu betur við að

klassísk verk eða samtímatónlist það er erfitt að segja það er öðruvísi

ég fæ rosalega mikið út úr því ég var að spila allar

fyrir selló og píanó og tilbrigði líka sem var æðislegt

þurfa að vera í samræðu við nútímann

erfitt að segja hvort hvort mér finnst betra eða skemmtilegra Sæunn býr í New York en auk þess að ferðast á milli

um allan heim kennir hún við Washington háskóla í

það er daglega

spurningin

hvernig þetta passar saman mér finnst

gaman að kenna gaman að spila gaman að spila með öðrum

hætta neinu af þessu bara finna leið til

æðislegt að geta gert

þótt Sæunn hafi flust ung

ég finn alveg fyrir því í rauninni ekki bara þegar ég kem til landsins heldur

Icelandair vélina og fæ til dæmis íslenskt smjör og það er eitthvað í smjörinu

vatninu auðvitað þá þetta er einhvers staðar inni í mér

nú